Chinese, Spanish, English, Bengali, Hindi, Portuguese, Russian, Japanese, German, Japanese, Korean, French, Vietnamese, Telugu, Marathi, Tamil, Turkish, Urdu, Gujarati, Polish, Italian, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Malayalam, Punjabi, Sunda, Romanian, Bhojpuri, Azerbaijani, Farsi, Mithili, Burmese, Awathi, Thai, Dutch, Yoruba, Sinti, Uzbek, Malay, Amharic, Indonesian, Iplok, Nepali, Tibetan.